﻿kezinau na narinakaye metakau nalabarasu waɗa kezine non metasi hiƙakaji taɗuye nannakaye metasi nakasasu sawa te yawa kezinau kabe hiƙa ye nonnakaye nadetu a ginau saboka barno na basu waɗa na barsu sawa te kezinau hiɗakaye kabubye nadababe sai betu ajino senaka se sawa takaye shikenan kezino na hiɗakaye kabebye nadetu na wala bibe nadarakibe sedaneko a jino na kase sawa taka'a sanano wala rakibe sedaka ajino nakasesu sawa taka'a sawa rakisu kezuneo danaku hiɗaneku kajitaye nadabib sai danaku nakasesu sawa takaye sanan sanan suwali arakisu yawa. ﻿hiɗaka ka jitaye naɗabib nadibib da mese ɗaneka ajino nakasesu sawa nakasesu sawa ta kaye sanan wali arakin kezineo hiɗaka ka jitaye nadeto ajino nakasesu sawa takaye sanan wali'arakin kezineo hiɗa kaka jitaye nadeto ajino nakasesu sawa a takaye sanan walia biwadi hinɗakau kajitaye senawalabi dinɗau ƙaka jitaye nawalabi sedeneu ajiro tasu wa'ajina sanan kuma suwali arakisu hinɗa kau kajitaye nada abib sedane ko ajin no nakesesu sawa ne sanan wali'abiwa bi a rakisu kezinone hinɗakuye nawala bib sedane ko ajino nakasesu sawa a ye sanan su wali ayake yawa kezineno hin ɗaka ajitaye nada'abib senakasesu sawa daneko ta seko sanan wali amarako yawa kezineno hinɗakaye nawala abibsedone ko. ﻿nakasesu didamarye sanan wali eai eatu rakin tawa nekaya sanan kima nabasu tawa nekaya sanan kima nabasu amu susai to walaka ya arakima yimaneya nataɗasiyema nabara sawa hinɗakayama senaba rasuwa yaw a sanan waliamako walaka amarkaye natawema do lesuma damaka ajino menabarasuwa takaye ko didamarye sanan sutabe yawa takaye ka bibaɗiye shiɗanekaye naduto'ajino deto ibarasuwa didamarye yawa nabarasu saw ko didamarye shikenan saiɗachi saidoto agono yen didamarye sanan suwali amarkasu yawa shiken tidakaye yawa nalabib sai kynerakin yimanekaye natu na barra su sawa naba ra sawaye takaye nalatikaysiya nabu dusu benusur abenisu sura'abeneye.

﻿suraka'abeniye nafaka bobeneyi nabuɗabobeneye sefateto sedane kaye sanon na basu sawa har an achai kadidamaru ka'amusanan wali arakisu yawa kezineno dakaye nadabi by kyanerakin naduto agina sabo ganabarakasu sawa nabarasu sawa.